Kara ta ny vaiavy malôha misy rôby, misy zipo, misy ia pantalon, sôrta, izy koa ke viavy izy kô ke vaiavy magnagno rôby matetiky fandesina mande mivavaka na hoe misy fetifetindraha igny de magnagno rôby, fa izy koa ke an-tragno justa hoe mijagnono an-tragno fôgna nefa andro mafana matetika magnagno debarder miaraka amy sôrta, aveke aminjegny izy io zipo koa matetiky fandesy mivavaka koa; amy lelah ndraiky <hesitation> chemizy miaraka amin'ny pantalon matetiky fandesigny mamonjy ôhatra hoe lagnognana, mande mivavaka fa lelah baka tsy maintsy magnagno pantalon fôgna, fa andro kôfa mafana ôhatra midôko an-tragno regny igny matetiky koa lelah magnagno sôrta aveo zay.